المصير ديالنا كيتحكمو فيه بزاف تالعوامل و منها القدر اللي كيتدخل بشكل تلقائي و مانقدرو نديرو حتى شي حاجة و كيلعب دور كبير فحياتنا و كذالك كيمكن لينا نتحكمو فالمصير ديالنا و نحددو الاهداف ديالنا و نشتغلو عليهم عن طريق الدراسة و العمل و الاشتغال على الاهداف الحياتية